ما رح اختار لا بيت الشجرة ولا ال- اليخت ولا ما ادري مركب ولا مدري ايش هو قلتم؟ لأنه أنا يعجبني الثبات أنا وايد أحب أكون ثابتة على أرض الصلبة. ما بو أحلى من بيتي ما بو خلاص وبيتي وبس. الثبات هو أساس الحياة.